Iku le to ni, do hu wa koo gal, lemung gal, hur ten goli safi, hef to go adaduhu ne. Nun naf tere ombo, himbe dun dun naf tera, bukara verun naf tera, hu wa dobel filu lungononononon naf tera.